أقول أعيش بطريقه بسيطه يعني أستخدم الشموع و فوانيس الإناره و بعتمد على الطبخ على النار سواء على موقد أو شوايه و بستخدم المويا البارده للشرب و الإستحمام يمكن أزرع بعض الخظار في حديقه صغيره عشان أظمن الأكل الموظوع بيكون تحدي لاكن أقدر أعيش.